Ja ku kunda'avindo xi io huelta te ku xu'utiundo kani in kue'e te nuna kuja ioxi te kuentiundo nani ja nani cepillo jiaa ku ja kuendo crema te kuundo ku nu'undo te io maneroxi ka ko'ondoxi in au'u uni huella ndiuundo'oxi te iando kaani kue'e yu'uxi te akuinixi jundá io tiuku dikode la'a yuku ja daando'o ku yu'undo ku nu'undo u'u a uni huelta a ña'a te ki'indo nunda'a doctor kodaadi ndiaa ja ku kunu'undo suaa ku ja di'inanuun ja ku nani cepillo dental ka'ande jiaa ku ja kueendo te kuendo la'a jo nani crema jo daando'ondo ka cepillanado ku nu'undo daando'ondo ndiute in, u'u, uni huelta in diuu jiaa naandi'i ja ku vaaj xe'e ku yu'undo kii ioxi kue'e te na'a te atiuja ku kue'e va daando'ondo xi ndi'i cepillo io va'ando ka dajdi ndiaa ku in ku ja va'axi ja naandi'ixi tenu xe'endo atiu ja dava'ando kodi ndiaa ku in medio ja xegastondo ko ja na'andi'i ja ku xu'undo sua'a ku ja kunuun.